Yoga e ñaamalleeji tiiɗɗe tawa mbeɗa yiɗi no feewi ko teewu mbaalu tawa ine juɗa malla ine defa., maafe bassale, <hesitation> liɗɗi defaaɗi haa ɓenndi.